अगर आप विदेश मां छिन अर आपते कार चैंणी किराया पर, त य आप, द्वी तरीका छिन। य त आप ऑनलाइन फोन पर द्येख ल्यवा। तेमा आप गूगल पर सर्च कराला कि मेरे आस पास मिलने वाली किराए की कार। त तेमा आप द्येख ल्योला, आपते मिलि जलि। अपणि लोकेशन स्वो सर्च करोलु, तेमा द्येखोलु कि भई कख कख आपते कार मिलि जलि। दूसरु आप खुद बजार चलि जावा, तौ केते पूछ ल्यवा कि भई यख कार कख मिलदि किराया पर। तख वला ल्वो आपते बतै द्योला कि फलणि-फलणि दुकान मां मिलदि भई कार आपते। त तख जेते आप आराम से कार किराया पर ली सकदन।